Alura së për ste sü ün'izola deserta purterìu i brichét për visché ël fö, ën can për la cumpagnia e la prutesiun, la sëmensa per pianté 'd verdüre, ën cutél per taié la roba e ën liber për lezi